Si bin si xo' ta ni ka'be kini'hiaj runtij riñun' kinihio' ataj nej, sani mu'ún' ni nun ni'ín' sani 'ngo ba 'ngo ngwii ni ni'in nej bin si huin 'ngo rasun xo', ni ka'be kini'ñan ni ka sa' riñun' ataj nej ni kini'ñanj 'ngo si bin santahoria xo', ni kini'ñan ni kini'ñanj 'ngo xukuaj xo' ni xo' 'ngo na'bi hiu ni xo' 'ngo na'bi, ni xo' ni kini'ñan nga runtij riñun' ka'be kiniñan kini'hio' ataj nej, sani nga muún' ni nun niín' sani ba 'ngo nwii ni ni'in nej kwenta taaj, sani nga 'ngo nej xukún' nga 'ngo xí' kachij ka'na' ka ná ni nun ki'hiaj ni'in ta runtij riñanj, si kwenta ni'in sisi nga unn 'hiaj karán riñanj ataj si bin sisi tu'na ro' ni kato' 'ngo kuhuaj, ni nachikin sa' riñun nnánj ni ta bin sisi tuna ro' ni kató' 'ngo ku'huaj nachikin sa' riñun nnánj ata, ni ta bin 'hia ni ta bin ni ta ni'in ni si bin karun' 'ngo kúnuhuá taki siu kúnuhuá. Ni nachikin riñun nnánj ata ni ta bin 'hia ni ta bin 'hia sani nga muún', ni nun niín ta mu'ún man hiaj toj, ni 'hia sisi niín sisi 'ngo kono'ó kini'ñanj nga riñun' ni katu 'ngo kono'ó riñun' ruhuó', ni rún' 'ngo kono'ó ba 'ngo kono'ó ba nne ni ba 'ngo kono'ó ba xiri', ni bé ta ni bé ta atúj toj riñun' 'hio' nga nitaj si 'hiaj sa'aj runtij riñun' ta bin 'hio' nnánj.